Koowe do volda be bandiraabe mabbe hedi memudurgo. di fottan sai di memindira ndi dara sedda di famra sai di sankita, bannin di voldata di famra ko di yidi.